Ñiiwa, ngabbu, nagge, puccu, ina puccu baaba ndakiire, mbaalu, mbeewa, lewla, rawaandu, muusuuru. <hesitation> Jooni kaa, ɗii ni hakkillan waddi, mbawmi hiisaade. Miɗe miila du tawan hiɓɓi.